अगर मीटिंग में देर से पहुँचत, तो सबसे पहले विनम्रता से माफी माँगे लेनु चाहिज। जैसे कि माफी माँगे, तो देर हुई गई, तो कले माफी माँगे, रस्ता में कोई ट्राफिक मिली जाए, लेकिन <hesitation> हमका जल्दी पहुँचनो है, तो हमका प्रयास करना पड़े, कि हमे जल्दी पहुंचना। आगे से ध्यान रखनू, कि दोबारा हम मीटिंग में देर से नी पहुँचा, और समझदारी से माफी माँगे लेनू, जिका अपना समय की कीमत समझज़, वही मीटिंग में जो भी चर्चा चली रहे, उको ध्यान से सुनू, ताकि हम जल्दी से अपनो काम करी लेवा। और जैसे बातचीत पर प्रभाव पर बनज, वसो किसी तरह से उको रुकावट नी आउनी चाहें।